gapu bala gujoow bu galééf, inja gumundum mundun gujoow guñoow burooŋ bara to taan guwaréén mé guléét miin nogoré. Éni kakaan muléfay, non inja ajoow mé aŋésul babu nang épokéél ma béŋa ujiit wara yo, éyuhé éjisul do miin éŋaar nakaan yang, uléñun wawu wafégut mé wanja ulako bo mé nétaam, uléñun, inkja aŋaar uléñun nakaan bulééf plus gasiit, inja aŋa gasiit nalééf kankaan gapu gaan umiré gukahut bo wanusaan éŋaar miin guléf; hani gujoow fang guñoow waal wara aan inja aŋaŋar nalééf. Yo écimé gapu kakaan énukuréén yaan umiré ékahut bo wanusaan do yang yara wo.